طب أنا أدعم طبعًا جمعية حماة الوطن، ليش؟ لأنها مؤسسة خيرية بتهتم بتقديم الدعم للأسر المحتاجة والأيتام في عمان ليش أشوفها -هدمف- هدفهم مهم؟ لأنهم يوفرون الاحتياجات الأساسية، يدعمون الأيتام ،يعززون قيم التعاون، <hesitation> ينشرون التوعية ،وأكيد يحدثون تغيير حقيقي في المجتمع.